सफर म अगर बाहर जात ही तो जितना पैसा है। हमर पास ओतने से काम चलाना चाही। अगर ज्यादा रहीसी दिखाब तो पैसा खर्चा होही अउ। फिर ओकर बर उधारी मांगना पड़ही। ओकर से अच्छा है कि इंसान अगर घूमे जात हवे। तो कम से कम पैसा खर्च करे जेकर से ओकर। मुद्रा भी विनिमय तरीका से खर्च होही।